Vinne kultuuriga um kah sääne lugu nigu pall'odõ tõisi impeeriümme kultuuriga, et tegeligult sääl seeh um väega palľodõ rahvidõ kultuurõ ja kiili. A no tuu peris vinne, tuu vinne vinne, tuu peris vinne kultuur, noh, tuu um kah väega rikas, kõik nuuq Tolstoiq ja Dostojevskiq ja nii edesi. A lisas ka noidõ pall'odõ-pall'odõ rahvidõ kultuur um egäüts tävveste esiqmuudu.